E leydi Belgium yimɓe maɓɓe ɓe juutuɓe, o yi maa ɓe ɓuri yimɓe ko toye leydi jutuki, raa bo ɓe mbaawi fijo bol. Ngam e fijo bol ɓe woni nder yeeso-yeeso ko fuf duniyaaru.